شوف من خلال التجربة ديال في تعلم اللغات تعلمت اللغة الانجليزية والاسبانية لغات خاصهم الصبر وخاصهم وخصها الممارسة وخصها الاستدامة يعني في التدريب ماشي مثلا غادي نخدم اليوما ساعة ونمشي واحد السيمانة نرجع اللور باغي نخدم نضرب وخا غير ربع ساعة فالنهار على المدى الطويل هادي هي الطريقة نقرا نكتب نسمع هدا هو الكونسيبط